Biasa intu nakke emosi a punna ta'tala-talasa i barang-baranga pinjenga biasa injo lippu ma ngitte i apalagi punna lohe todo mi jamangku anre mo ku isse nterea rioloang laku pa'maing ou injomi biasa ampaka nyomba a kusakring jari biasa punna acidong-cidonga rolo ri dallekang ballaku ku pakasannang i rolo pa pisakringku ka biasa holangi nyahaku biasa injo ku hoja-hojai rampi balla ku nu maka iya dikeo accidong-cidong biasa ku itte injo injo rampi ballaku nu di kuayya i samo macca akboja kutu, ballo kalia injo ku sakring <laughs> punna dikere-kerei ulungku apalabi-apalagi punna sambil ammene-mene a na di hoja-hojanga kutungku jadi biasa mange ma'a ri samo biasa hakgengku katinroang nampa todo inni samo ti'dudu na arak mi amminro biasa ku tahang-tahangi ku kua hojang ma rolo na maing injo punna malling ma nakke ammene na iya arak kalia mi amminro, na pahaung ma injo ballo mi injo pa pisakringku kunjo ka maing ma dikere-kereang uhu'ku nampa mi ku jama-jamangku ta se're-se're ku pahajiki asek mi injo nu ta'tala-talasayya jari sebelumna injo minro buruknengku ku pakmaing ngasek mi memang mi inni jamangku ku bissai pinjengku Assarringa, ku lappa ngasei sassanga ku ku pappalluang i buruknengku ka inni buruknengku suang todoi larro, punna rantasa i balla a na nakke tala ku ngai punna di kalaroi a, nu masse kale nyahaku ku sakring injo todo mi ku jama ngasek i sebelum larroi jari haji todo i pakkasia a disakring punna minroi na ballo nyahana injo mi injo paka sumanga'a anjama buruk-buruknengku ji <laughs>